Igny mitahiry ny fahatsiarova <noise> tam fahaveloman'olo <noise> lafa <noise> i maty. <noise> <noise> Igny avao koa <noise> gn ahita <noise> ny fivoaran'ny fiaignategna, fivoaran' olombelo.